ஆம், மாடுகளும் ஆடுகளும் தங்கள் உரிமையாளர்களை அடையாளம் கண்டு பாசத்தைக் காட்ட முடியும். இரண்டு விலங்குகளும் புத்திசாலி, சமூகம் மற்றும் மனிதர்களுடன் பிணைப்பை உருவாக்கும் திறன் கொண்டவை. அவர்கள் எவ்வாறு பாசத்தை அடையாளம் கண்டு காட்டுகிறார்கள் என்பது இங்கே: பசுக்கள் அங்கீகாரம் முக அங்கீகாரம்: பசுக்கள் காலப்போக்கில் தனிப்பட்ட மனித முகங்களை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும். குரல் அங்கீகாரம்: அவர்கள் தங்கள் உரிமையாளரின் குரலை மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபடுத்தி அறியலாம் மற்றும் அடிக்கடி பழக்கமான ஒலிகளுக்கு பதிலளிக்கலாம். வாசனை நினைவகம்: பசுக்கள் சிறந்த வாசனை உணர்வைக் கொண்டுள்ளன, இது மக்களை அவற்றின் வாசனையால் அடையாளம் காண உதவுகிறது.